مهم بزاف باش نشاركو فالتصويت دائما هكا غنختارو الشخص المناسب فالمكان المناسب باش احقق الاهداف اللي بغينها و حل المشاكل اللي سطرنها مجموعين و كون واحد ممتل مسؤوللمشاكل اللي عندنا و حاول القا الحلول لاي حاجة كتعثرنا و لا كتفسد علينا حياتنا